Yur lulum noti, doi yur lul noti on sae, munafthetadum mireli ko e, so yeso ko ba o ba o, haraset ofisti noti wanga audio ofista awa katiman.